Piinlik tunnistaq, a ma võimlõ-i sukugiq. Mõnikõrd tii paar kässi vai jalgu sirutust ja ringutust, nii et kõgõ rohkõmb kolm minotit egä päiv.